We itarene, bedwe we itiruman sudu, phoboha aayasi, ko boha moftarde. Burunawwe itirum dumdoteka, dumdawoma. Towe iti aayasi ma, ngamjap boga hobe. Towe iti asudubo, kanjufuni ngam benafteran der sudu mantawana bayawe ledinon nolik.